Laha agnamiko aloha <hesitation> reo zany misy fiantsaikany aby mampiasa an'ireo fa laha amiko manokana aleo aloha mampiasa fata tena hoe nentim-paharazana. Fa am'zao moa tsika am'fivoaran'andro zao zany de tsy maintsy mampiasa aleoko mampiasa fata elektrika satsia iny zany mba mana avantage kokoa afaka mamono compteur fa fata gazy zany raha vao mipoaka tonga de mandoro tragno na hoe batterie.